بصراحة، أنا بفضل الجلوس على الأرائك او الكنب، وده لأن الكنب دايما مريح أكتر بيخليني أقدر استرخي براحه أكتر خصوصا بعد يوم طويل، والوضعيات المختلفه اللي بيخليني أعرف اقعد بيها ممكن اعير وضعيتي بسهوله وانا قاعده، اقعد مستريحه او افرد رجلي شويه، والجو العام علي الكنبه بيدي احساس بالراحه والاسترخاء